Kalo gaya pakaian ya, nenek sehari-hari ya pakai daster, daster itu itu tuh dia tuh favorit nah itu kebesaran kite tuh daster, kalau mau kondangan ya paling kayak dulu ya kalau zaman dulu tuh kalau kondangan kita pakai kebaya tuh mi, pakai kebaya, pakai kain gitu ya, kalau sekarang kan udah ada banyak gamis gitu, nah jadi biasalah kalau masalah buat apa sih gaya-gaya kalau nenek memang enggak begitu terlalu yang bagaimana ya, orangnya emang biasa-biasa aja dari dulu juga jadi enggak enggak terlalu dijadikan ini, kalau gaya itu tapi kalau dulu zaman zaman dulu gadis mah, kalau ada kondangan gitu biasa itu ya anak-anak mode gitu pakai adat yang dulu mah kerudungannya enggak jilbab dulu tuh bajunye juga apa sih kayaknya kain sarung gitu ini kebaya panjang gitu kan terus kerudungannya yang kayak nyai dasimah, kenal ga nyai dasimah, ga kenal ye karena bu katanya situ dia orang jogja jadi enggak kenal gitu ngedah sima itu ya nah kayak gitu dulu tradisional jadi kalau untuk gaya fashion nenek kurang emang jadi kalau baju kebesaran saya ya daster.